woan annin itoo maal keeki woad anaan yeeden dekee ungangano bitede, bisaan hodisee it busee lalafisee laan tae baoan rigee rigee maliin laini itee sukarii hakass kae malsunn deke karai sisino itbusee maal ishin danfit kasnekee kasagura malsuun.